<hesitation> Tornevisy mirasa roa, misy le platy de misy le parkera, le plat io arakaraka lay visy ahodigny rah ôhatra oe visy ahodigny araiky fôgna le lafiny de zay mampiasa tornevisy plat, fô rah oe tornevisy paske- parkera ndraiky de igny amzay le ilagna amle maro lavaka be igny.